fræðast sérstaklega um þriðja orkupakkann svonefnda ég heiti

hefur mikið verið fjallað um svokallaðan þriðja orkupakka undanfarið en hvað er eiginlega þessi orkupakki og um hvað er verið að rífast orkupakkinn er í raun safn af sameiginlegum reglum um þá sem búa til rafmagn og dreifa því til okkar reglurnar eru búnar til í Evrópu og eru teknar upp hér á landi vegna þess að Ísland er hluti af samningum um Evrópska efnahagssvæðið eða e e s Alþingi samþykkti að Ísland yrði hluti af e s og það gekk í gildi árið nítján hundruð níutíu og fjögur á evrópska efnahagssvæðinu er stór markaður margra landa sem hafa samþykkt að sömu reglur

gildi fyrir alla um vörur og þjónustu en þó með nokkrum undantekningum

fær til dæmis ýmsar undantekningar út af því að við erum eyja og tengjumst þess vegna ekki hinum löndunum með landamærum fyrsti orkupakkinn var tekinn fyrir á Íslandi árin nítján hundruð níutíu og sex til tvö þúsund en í þessum fyrsta pakka voru ákveðnar reglur og markmiðið með þeim var að gera nýjum fyrirtækjum auðveldara að koma inn

á orkumarkaðinn í Evrópu svo leið tíminn og þá voru reglurnar uppfærðar og settur fram annar orkupakki við tókum hann fyrir á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og níu og

þá snerist málið um að tryggja að fólk mætti ráða frá hverjum þau keyptu raforku eða gas

þriðji orkupakkinn var svo kynntur fyrir tíu árum árið tvö þúsund og níu og öll ríki Evrópusambandsins og e s hafa samþykkt alla þrjá

en af hverju erum við ekki búin að samþykkja hann ísland framleiðir mikið rafmagn það þykir eftirsóknarvert af því hér er það búið til á umhverfisvænni hátt en í mörgum öðrum löndum við fylgjum reglum e s til dæmis með því

að láta sum fyrirtæki búa til orkuna og önnur að dreifa henni í Evrópu má sá sami ekki bæði búa til og dreifa orkunni en við fáum undanþágu frá því sem þýðir að íslenska ríkið má eiga bæði orkuframleiðanda og dreifingu ef það ætti að selja þau fyrirtæki þyrfti Alþingi að ákveða það sérstaklega það sem er meðal annars nýtt í þessum þriðja pakka og það sem sumir eru á móti er að stofnuð hefur verið sameiginleg

eitt af hlutverkum hennar er að sjá til þess að það sé farið eftir reglunum í þriðja orkupakkanum og að vera nokkurs konar dómari ef það koma upp deilur á milli ríkja sumir eru ósáttir við að Ísland myndi heyra undir ACER og segja að reglurnar eigi ekki við okkar aðstæður og Ísland tengist ekki þessum sameiginlega markaði sem hin löndin gera

vilja ekki að þessi stofnun ráði yfir okkur en af því við tengjumst ekki hinum löndunum og getum ekki flutt orkuna okkar yfir til Evrópu þá eiga reglur ACER ekki við okkur eins og staðan er ein hugmynd sem hefur stundum verið rædd er að leggja sæstreng yfir til Evrópu til að geta selt raforku þangað sæstrengur er ekki hluti af pakkanum þannig að ef það ætti að leggja hann þyrfti Alþingi að ákveða það sérstaklega ef það væri hins vegar gert myndum við tengjast og þá sjálfkrafa falla undir reglur ACER ef við samþykkjum þriðja orkupakkann sumir hafa áhyggjur af því að þá værum við búin að gefa öðrum of mikið vald yfir okkur og eru þess vegna á móti því þeir sem vilja innleiða þriðja orkupakkann hafa áhyggjur af samstarfi Íslands við e s ef við tökum ekki þátt e e s er mjög mikilvægt samstarf sem

þau vilja ekki stofna í hættu og segja að það sé ekki víst hvað verður um það samstarf ef við samþykkjum þetta ekki eins og öll hin löndin alþingismenn eru núna að reyna að ákveða hvað á að gera og eru búnir að ræða málið í næstum því hundrað klukkutíma á laugardaginn var fundi slitið sem var þá búinn að vera stanslaust í nítján klukkutíma sex flokkar á Alþingi eru fylgjandi þriðja orkupakkanum og

tveir flokkar eru á móti niðurstaða lá ekki fyrir en vonandi tekst þeim að komast að henni bráðum er einn vinsælasti viðburður

borgar í Bandaríkjunum fjörutíu ára afmæli kapphlaupsins var fagnað í síðustu viku þótt keppendur fari frekar hægt yfir er spennan mjög mikil skjaldbökurnar æða af stað niður brekku í átt að

sem bíður þeirra við endamarkið